Bəng she wuh wurwu nau rig bəi jei a rig wab nau a nau wuh woi bei ri bəng she wuh jei nwu ba asansan rig bei ke nau wuh ri məng bəng she wuh she bei wuh wab mpər ri ashi bəng asah bei a bang kəng ba nau a ri be wuh ri bəng she wuh jei a rig meb nah bəng she wuh wah wuh meb nau bəng she wuh wu sah ba bəng ma bəng wuh bəiu bn yeh məng bəng she wuh rig a kam kan ri myi yek jiri jana wuh bu bəng waa bəng a kəng ri myi yek jiri bəng rig she a yi a ashe bəng sid nəi a bang huu kai re a bəng sid nəi re bəng she wu bəng ma yi wuh bəi nəm dri mpər hah dod məng a bəi zang məng jirikaiməng ku ashe a she rig huu kai jirikaiməng bu bəng bei nəm ba yi məng bəng she wu jiri a nou san rig bai ri a meb nau məng mkəng wu rig ya bo bei zeun ri kam myi rig meb na bo yeh bəng she wu bo bəng nau mpər zeun ba a meb nau wuh məng mkan ri myeh rig meb nau mpər zeun saməng dəng a she bu ba she rig nən mpər ba a wuu ri bu shee ma bəi rig bei goma a bəng shedrí mpər a ma ma di madi a bəng she di a ne jei bu rig dəng de kani bna rig dəng de ri awa dəng ye sah nəng ba sa sansan ba a bəng rig she yi shi bəng ma rig gong she wu rig jei wu woi nau bəng she wu jirikaiməg wu kang mpər asansan məng a rig sah rig dau a she bəng ma yi bəng dan she wu mdng a rig sid ni re. Shee bangsheewu shee bəi wuh meb nau wuh wuo madi kai bəi wuh wuo tanububari bəi jei arib wab janajana bəng shee wuh bəng jana mpər woī wuh məng mpər san nah məng a kah məng fəng bəi a sid a be hah ri nonnon a kah məng fəng sid bəi bəng zəng wu na meri shi jai a rig yek be nonnon re bəng zew nah bu ri jai a rig sid keh kai mrig wab nan mrig wab avəri wu a dan wab avəri wa məng mye rig wab avəri dahab a rig sah ne avəri wu rig dəng mrig ya ri pena avəri wu dəng zəng myek za a pena məng jirikaiməng a sah ba asan məng sah ba asansan a mpər rig dəng jeni wu rig yan ama sah ba a sansan so wuh ma vanrig bəng yeya mrig shee wu a pai bəng kəng rig shee wu a pai jirikaiməng a sah ba asabsan tri bəng woi wu tri məng a sah bu san məng zeun rig peim a wuh rig nən mpər zeun ku yek pem jeí wuh wu kai bəng dəng wu wei wuh wu kai dəng ku yi ba a rig sah rig wab avəri bəng məng mpər rig təng ashi bai beru gbam vən ni bai buvu gbam vəmi bai ma de kai gbam vəm ni ama rig yai na bo arig wab dri wu dri wu don məng bai ma de kai gbam vən ni bai magani gbam vən ni to məng bai bu gbam na rig shí kəi rig gba na a gbag ba a dəng muju məng jei məng mpər zeun rig dəng de wuru dəng a shíí, a shii rig dang de wuru bei rig banyeh bəng dəng bu zeun a bəng rig jai məng a nam noi yeri bu noi koh dan san de məng bəng dam wu nai mju du ye. Bəng dam wuh nai wuh du yi ama sedsher bəng kadwu jirikaiməng ba ba yi bəng dub mən bu bəng bəng kula bəng avər bəng wah zig a avəri bəng sansan məng ama wuh avəri wuh məng sah ma r kal bu shar mzəng shar avəri ba a rig sid a ise avəri hah ama zam a rig sah ba hah nəm nəm ma san məng bəng zam ba yi məng bəng yi ya mkan rig zəng wu kai ama bəng sah nah məng mzam nah dri məng bəng jana bəng a rig fang bəi bai bəng yek ba hah sah məm keh a rig sah bəi bəng yek bu sah keh məng nəng ri ken na di kenu hah ba ya a she ba hha a bəng yi sid ne bai muju gbam vən rig bai ma rig kai gbam vən rig ama ya di zampər kui zapər yen zu a rig wad bai yai ama rig ya di musu wuni bai muju gbam kad nəm ama rig ye beí bai mgygu gbam kad nəm to rig sah ni a bəng bai nəm ba yi məng a kan zəng bəng bari məng ama kan da bəng bari məg fum wu məng, məng bəng suh rig dəu a shi she na bəi a bəng wab a avəri nəng wab avəri ri nən wu vai muju a na’n wu tag avəri nən gbam gbam wu bai muji kai məng nəng gbam muji she na nəng məng wa nəm bəng ma di yi muju dri-swana nəng rig wum he wun bəng ma yi muju dri-dub nəng rig wun de wun dug nəng bəng bai nəm bāi yi a yi bəng bai nəm bam bəng de yi muju dri-pyem Amaru rig gbah na a ghah bai bu muju dan a she whu whu whu dəng bai bəng bai a bəng rig wum bulu ri nəng ba yi məng, məng nəng kah nah bu rig mdan woi mpər a ke tai nau nəng ri nəng mwah mpər ke avər nəng ri məng mkəng kəng ri myi rig ya bu avər mpər zeun ri myi ya rig na mmed bəng sid rig ani rig bəi nəng mbnəng med rig re ku mub san mpər rig meb nəng buni rig san ba yi məng mpər zeun rig mei rig na bu mbəng bu zeun nəm bam ma sum məng ku bəng tonu a shu nən na’m hai zeun ama a kəna ma bi a kəng maya ri nwah bei tanu wa seya nse ya be benau woh seya gbamkam bəng rig mei tanu fad zeun zeum rig fad dub mpər zeun bəng nai zeun a ku rig fad dub mpər zeun bəng nai zeun a ku rig na yi məm ba yi məng a rig bei tanu rig dub ba məng shaa bəng wuu vən rig ku ba bəng bu zeun nəm ba yi məng ba wuh kan rig nəng ma yi jan nsani məng bəng gbah a bəng lan ri nəm ba vo bəng dan dən zəng bu zeun məng ba wuh kan rig nən dəng a nəng sak wab ba ri nən dəng a nəng sid sa bəng ma de kah yi sa nəm ba n rig wab a she a she loəng madi kah ri bəng rig du yi ri su bu duyi ma fad rig bəng dan wuh jana bəng wai nəng ya anəng yi du mpər hah nam nən ya a nəng yi du mpər hah to bəng du wuh rig a kan sad yakanu anfad yakenu ye bəng a fad yakanu rig yi bəng shi wuu a she ko wuu kah ko mpər a wah kan rig ma rig gang zəng sher shan wu rig. A wab dei zəng bu zeun məng bai wu a shi rig yeh be a wah rig ya yi məng ama ziu təng rig vəri gunampər rig kəm na mrig ven na wuh avenuen mpər zeun rig sah penu bəng zəng wu ye kagkai mzəng wu yi ya bu kuni be bu kuni wuri to sah kokori jai ama dəng bu rig wu wab a shi ri wu wab kukuru wheu ri bəng jang kah nəng a dəng bu rig dau a shi mrig wab na jana wu jana wu nari ma bəng bəi san vən ri ƙanubri a bəng zam a bəng rig bad ba yi məng bəng yek tanubari shi myek bad wuh kah to tanuburi ba hah dəng bubari zam bubari tari mbəng baí nəm ba yi məng ama na bu ku na jiri kenidri wu bəng jana wu məng bəng waa wu nəng məng na bu jiri a gəng mpər ba bəng nəng bayi məng kah na bu jiri avəri wu a ku rig dəng mrig ya pane wuh na bu jai awəi wu rig dəng mrig dəng məng sai a na bu ri mkəng kəng ri myi zu shee abu avəri a sid men bəng na wu bu hah na ba avəri a sid men dən ri mbəi du wu bu ri ke re iyəng dang ri mdu wu bu ri bayiməng ba sak ke du wu bu ri nəu wyh du wu bu ri bəng du wu bu a yi ya bu ma sum məng a be ke zam bari zeun bəi sa zam bari zeun mkan kan ri myi yak a yi yak mfam rəng ke ba ku a ni rig sah wu bushu a bəng zəng yi wu shi re bəng dub wu bu be hah jiri kai məng rig dəng mrig sah bushu. Dəng wu sah bushu mei hah san a tai nau woi san avər kah san bai ri məng avəri wu san dí məng ng a ni ng bəi wu avəri ke meb ri mpər zeun mek zəng wu avəri məng janunshni rig lari ye hah bu zeun ba ye məng bəng zam bu sah fri bu zeun ba ye məng nəng zam nəng dau nəng bəi rig wu jananshan zam bubari məng bəng nari ye leri ye nəm danansham ana yen zu jana nshan dəng rig mrig bad bu ríg bəng nən zam a jana nshan rig dəung rig ya beipena məng mzu shi yi mzu shi yi a wu mpər ama fad di ju hamsan ris mfad jiu dri swana rig dan ku shíí abu bei shu məng fam mpər wuu mshan a ku yi shii bu be shu shíí rí bəng sa bu a kəng ri myi ya abu avəri zeun ri məng ba kuh rig boi avəri ke meb re ri jana mshan rig sah mari kah a bəng rig dəng avəri məng rig dən tri ye ba wuruwu ba ke ye rig kan penu re a rig kan wuu anshan pena aíí awuh rig nən ku rig dəng wuh mpər hah zam a ku rig bəng kui məng mai ku yak kad bu kam kam kam kam mwu bu mwuh zan ri dri re jai ku rig dəng mwu ya ri be wu ri ma de kah a dəng wu yi bəng lari məng shaa yi ba nari hah ban aje sumpyuna bəng rig dənga rig dəng bu mrig dəng bushu mrig sah ama yenzu a rig badbu bad bad bas mgbah nau wa a dəng məng. Mpəri zeun ban bu ba ye məng bəng zak ku bəi na bu ri mdu ku bu ku bəi na bu rig nfan yakunu yi ma de aní afat ashi tag mpər zean rig wu jii a ku rig du mpən zeun bu ku wu shu she re ama sam məng shaa mpər zeun huu ri to ku huu rig ama wu mpər a jeí naí mpər hah sah nah bu a kah kení wu rí mhuu re kad bei a jana sad ye ama dəng ba shi rig jai wu dəng wuh wab jana rí ku ma sid de abu kuro rig dəng ba a sa hah san fag a kuruməm ye wu a ya pení rí kurumam ye rig ye wua ya pane ri ama ku sa bu myek bu duí məng tam ma sam məng ku zu ku mpər tam ku tan awunu bən ri awunu bən rig kad bei ama wab jana ba yi bəng ku rig dang wuh ah bah a sah shi jana wuh ku bu zeun wuh bu bəng rig bəi bəng dəng to rig wuh bu ba wab jana bəng so a wuh məng bəi jana mpər hah nən wuh sah ku a keí mgan gan mhuu kah wuh sah ku a keí mgan gan mhuu kah wuh ku nəm mhuu rig lai bu ba she rig sah re kad beí a jana ashí sid yi wuh kad bei a ma de kah sid ye wu sad woi mpər ba dri bəng so sid hah ama ya ke bu ba dri bəng dun məng a rig ban ban ban ban mrig woi bəng ba bəng wuh nəm ɓa yi məng a rig bəng mrig wuh bəng rig gam bu jiri ba wui ken rig mm ba kah bəng shaa bəng ba ye məng dan buh bəng zaa bah nən jiri jana kah. Ma a sah bu məng dəu a shi ba kuh rig wab ba re so ba shi bəng rig fam na laí jana a shi ba ke ríg yek bu duí re nba keh ba bəng baí nəm jana məng du bu məng bu na kar a bu tan wuo rig fad ba re bəng du bu məng bəng fam na jana a she jana ashe ríg tag she tag tag tag mdu bu mdam gbar ye mye du bu nəng bəi nəng fadya kuna ye məng ba she rig nan jana ba a wuh to bu sid hah sah yen da a ri sah nrig wab jana jana re ama wab ku rəng ku rig dəng wuh kah mpər hah fah ma zīu a kah sah jiw drí – swana a ke bu naí bəng rīg du di ku jirikaiməng ba ku sah wab avər hah ba ku sah san tag ba ku sah jení avər ye ya a mripən ba ku kah sah kukuru whou zam jiri ba ku sah jana a she zam jiri ríg ma de juí dri-sumpyena ku yí ya mríg shíí dəng. Ye rig du ku ku sah ba sansan a sah bu san bəng she a ne rig du wuh re jíw wuh ma məng fad de zeun məng diw wuh ma nəng fad pyena məng bu ri sah a kurumam sah a jiw shi a wuh fad nəng fad je a rig dəng mrig tag avər mrig ya yak ama yi yak rig dəng a she to məng dən zam de ma di bu a keh taí nou wuh rí ko a keh aguawu rí ma zak dub wuh ri məng məng dən zak dub wuh məng dəng jirkaiməng a sah ba san məng ama sah asan san jeni wuh ríg bən jeni wuh rig san a keh funshumen ama ama sah ah bai bai jeni wuh ban məng Ama sah a sansan trí a bo beh kurumam ri ku rig sah wu sansan a sah sonməng she məng rig dəng a nei mrig sah wu re yen zu bəng a na bu rí sah asansan jeí rig dəng jeni wu rig bad ba bəng ba neri na bu na bu na bu na bu jeni bəng dəng har yen zu jeni bəng rig bad trí ama suni a yen zu hah ba rig na de bu hah mm jíu naí zeun jeni bəng dan ban məng sah ba san məng a rig sah bu suni a nari bni fye ler sid ye kəm kəm kəm kəm ama suni a yen zu hah a fye di naira dub məng dəng baí bəng bəng wu baī kum nah ba yi məng baí nah ba yeh məng ma rí kah gbam dí tang ma rí kah sah bu rig to suni a nari marí rig wui ba na bu ba bəng du bəng bu ɗu bu du ɓu ba hah jiw dub – agbana wah ba dub sah jiw dub ba wab sah jíu pane məng mən sid de wu ye mman rig sha bu məng yeh yen zu ye rig sah jíw nyeh kan rig bəng zəng wu tagh reg a yí yak rig dəng jirikaí məng ama wah ai ama sah jiw nyeh bəng zak wu tag a sah ba sansan ba yeh məng mpər ama rig jíw fad huunyeh dub – agban awah to ku sah ba sansan trí Ba sa sansan shee ku wab mpər mwab ma de kai msah avəri san tarí məng a bəi msah bu ri san bayiməng ba niri jana bəng mən na ken tari jani bəg ban wu bu afari bo jani wu sid jani bəng sid kah sid kah mma yi zu jani wu ku ma de ne kan ba yeh məng jana ba yiri yiri ma bəng bad jini wu məng amg zəng jini wu a sah bu ma sad məng a zəng jini she mzəng bad wuu a rig yiri wuu a rig yiri rig dəng ah mpər she ku zonazon wuu a rig yirri sah ni myi ri wuh a zantəng a bo yen da a zəng ma hah wuh mzəng təng janajana ri wuh a zamzon a sah bu wuh zəng sid məng yen zu hah janajana yed so janajana yed təng bəng yed fəng jarikaiməg ba a ri sa se na wuh ke bəng zəng wuu rig kad tambabari ton a ku bəng je zeun məm wuu bəng jeo zeun nəm məng ɛəng ku rig kad tambubari mrig fan ku yeri mrig fan ku mri kai yari sid ku ri kei janajana məng kah rig bad bəng, bəg yari nəm yen zu ama sa bu ma sanməng bəng yi nəm ama sa bu ma yayi məng bəng yi nəm wuu reyeri rig dəng wu wuh ba rig sah shi sanməng ma di bəng shaa ba abu kai shaa bəng ma shadshār zeun ku rig dəng fyi ah shaa ba a shadshe shar she sid məng yayi məng